Au ahik kelinci karena kelinci a lucu, nanu matapanan bobongok, didoon na manalu, no nisin dua manalu boema bulun a bangana'uk, no karna kelinci ia warna fulak boema kelinci tingkah laku ta leleo bana luma ho ta malole.